Rapalugalugana namana. A Vulaai monin aira akerona, rapalugaluga aira akerona, Melo aria tea akalana, gelakana school, au awaikulena mereki akala alevarana numa akala aleaana, numa auraria ga aluaona gainaina kirina gakulakaina ne gema numa inagulura kimukimura magakalarana. Ai gema yardi kamuvagi pe gavewarena wa gema numa inagulura veairai gakalarana. Kaara ano gerelena ai rekeara araai galakana. Aro eveiavuna aonai gapikapikana wa. Gapikapikana kiara gapikapikana no guria kuku kiaara ganirana ne ora auna magagiaana veainai maga kulakaina mainagulu kimukimu rekea gakalarana. A ai gema numai ai inagulu kiaka gakaalana auna wa taea gakalana pe wapikapika taimurai aonai pene taea kalara aura geveamaina aonai wa moni inaguluna pe maga kulakaina na ne wa taea eau maga kalarana. Na pe vanuga magulina wara pe veainai gakalakauna wa. Na vanuga arona mago giaana maga ripaana wara pe iavu kamuvagi aonai ai gema maga aluaona. Ne lavilavi kavarai melo mageve waikulena tikulina wara pe maga kalavenirana. Melo pe geria ririwa aura voovagi pe aura maga kalavenirana. Ora kamukamu aonai wa inagulu aura wa voovagi kwalana ia wa vanugai pe au kimukimu voovagi. Ai numamo elerai inagulura na ma au rekeara wagira maga kalarana. Au oma kopuna aonai wa melo akalavenirana, numa ga alevana, melo gelaka muligina melo geria likalika numa eau geria tapua aleva alevara kolemara wa veaira. Ne aro everigona aonai wa maketi, aniagi avu, maani waeau veaira avuavura maketiai galakana gaveavuna. Gawaikule agirana numa nanu eau magaguuna kwalana ia vanugai pe pulukai nanu guu waveaira maga kalamavu venirana. Melomelo maga va alualirana geria riku eau kolemara maga kilagi venirana. Veainamo wara na pakilagia ai gemai wa taea enai wa taea gakalana pe wa aluao taimurai aonai pene taea kaara gekwarana aonai wa taea maga kalana. Ne pogi aira lavilavi aira lavilavi anianira mulirai aura maparara geaikina ne mau kapura gavekala alevarana melo ga alevarana gava makorana o pene mageria tikuli inagulura maga vakavarana geria tikuli inagulura aorai. Vanuga magulina ia maparara ripara pe veainai gakala kauna wa ai enai waveaina gakalana. Au maauku kopuna wa no oma kopuna aonai wa inagulu maparara pie vekala wa aunilimalima kopuna paene kalaria kwalana ia aunilimalima pe kiara kiara ora veairai gakalakau kalakauna. Ne oma magulira maparara aorai wa no omara mapararai wa waveairamo wa, gakerona melo geria tikuli aura teara eau gakala venirana, gelakana, ia gawaikulena o au awaikulena au geku inagulu kimukimu wagira numa aura Inagulu kimukimura numa elera aleva alevara e waveaira. Ne gave pikapikana wa aro eve iavuna taimunai au ave pikapikana wa. Ne lavilavi maeve kwarana ne tea niu lavilavi tea niura ne makoali mau taimura geve walana. Ne pe maga mauna pe rapa maeve lugana wara. Omara mapararai no waveaina rapa mae lugana gelegelenamo waveainamo gakalana. Pene ma aurekea waoma kaara aorai gevewalana aonai ne vanugai pe ma au rekeara geve pouragena wagira vanuga vevilira aorai. Na ana kilagia wa oma maparara gelegeleramo waveaina gakalanawa gakerona gelegeleramo waveaina gavekalana.